Oret nigana, lie stori poniga töa storina tara a pasin tara kaltsia te reri sil menari a katuun tara lia i han tara kaltsia. A kaltsia te ngoeri u bong maloto. A murina te ngaho hakapa nella katuun e katala nou töa, huol, pisa, tohats bate lanou hamaloto nu lan. A poata reka a pamili nu katuun te la ruma tara mate, nori e kate iera kaltsia a ngoeriu bongmaloto. A poate ni a katuun hoboto te tuenei nonei a mate reka nori e nas rerira a kannou, kannou ni latu, kannou ni tasi na habus koko, sono, a iena na poum kori, manke ni mi hanou tala reroui u katuun te kala tara poata tara mate. So touhalio nori e kamera tokui, pana tokui nori te hagalerima romana a koko nu sono na saha tabina kannou te napin reri naren nonei tara poata reka. Mamanu lan <hesitation> lahisu lan Bipo u lan hamatskön te rakö ria mamana kannou e mas rerina. Pal tson e kamera pana toukui te reri merien a kannou na tara habus te nouerou katuun. <hesitation> pamili e mas sake hobotena poum iahana pamili te kana lahisa pien, tatei kator bate lu hobotera töa poum, na tabi e sake hasena iena. Tokui tara pal tson, sakera marken habus eni; rerie len turu lahisu lan ba bate latala namen turu lan eni mahu a poatan nou tala, a poatan rakö i romana. Mamana iena na poum na ha latala nama ba lan eni poatan rakö hamanasa. Reri hamanasa touhalio keter, söata rimu loun kate roa te kate ria poum na iena, a turu lan eni pal tson no hitots no kukubei e lar e lar na lue söate rima lango, kusur bate pots naren ba touhaliou te rerira rakö, a paia uot, tana ka pan palabira pal tson e lar na reri na reri haseruma paia uot, mi gono talaren i han ba poata te hats taleri u tula A tara rakö ba mamana kannou ni te reri talana hopue ier a raku te kopo taleier, okei tara bongi romana bipo mahu u lan te nou talaria, u katuun e kuma halan tala rou katuun ti la talama tara mate la tala ruma bate kuma tala rou bong hahuru talarou, ngoeri hahuru hahuru halan talarou tara bong romana be mahu tala be bongbong tala nou ba nori te reri talar, lapouts talarima lari luma na kopis pouts rima, touhalio ti lama tara mate, söata hoboto rima tara a kalobaka kokou nu sono, söate rumen mi pio tala naroen tara man salolo, salolo e reri hakapa hase lila te hakope roua nonei a man kalobaka kokou. Poata te reri talanen ba a tou nou hamanasa. Len te lura a man habus, akata talera raku bate söatera kannou habus poum, iena tena hopu taleren tara man, hapona taleren tara man kalobaka kokou sono bate hate talar, kuku talarena katuun, la tala muma ats bun han ili, lamuma balö temi luma kannou tamölö balö tena nou talam. Touhalio te la tala rima, söatera kannou lar bate nou talar. Nou, nou, nou, tana kannou tala te nou hakapa len söate ren ba nori te Lapouts talari luma na hanou reroen a man pamili taren i luma. Nonei a poata eni a poata niga turu katuun e ron entsoe haniger a kannou mara habus. Poata tar habus poata tara pri rese, kannou e pri na, nori per ema spenri ta moni, a tsants te nou meri a mamana ken kannou, habus so <hesitation> nonei lasia stori eni tara kaltsia buka te ron mar hanou mereriu katuun tara poata tara bong maloto, hatenpala nu lan. Nigana töana a stori tarara e kapa talana reka, nigana töana a lie hanöa gia reka a nonei puku a re hengo hakape lila hahatetena tara bong maloto a kaltsia te ron butu ne iahana han, han i halia.